بالطبيعه الثقافه الأمريكيه متنوعه و تعكس تأثيرات من برشا شعوب و الأعراق، فيها مزيج من العادات الأوروبيه الإفريقيه الأسيويه و الأمريكيه، يحبو الإبتكار في مجالات التكنولوجيا السينما و الموسيقى و خاصة هوليوود، العيد الكبير في أمريكا هو عيد الاستقلال و عيد الشكر مشهور برشا، الناس في الولايات المتحدة يقدرو الحريه الفرديه و العمل الجاد و كل واحد عندو فرصة ليحقق نفسو.